Avaerambueve mopeti o oyeokenda oikovae ani oñemii oiko vae yave jaema aipeata avaeta supe jokuae o japipe tupapire ani mbae, mbaereta tupapire, tembiporu jare ipuerevi iru mbaeye avaeye jokope